Oimeyave jokoropi griforeta rupi ani kianunga tuvoreta rupi i oyepiyere oi yave <hesitation> aeniitako se igui i iñonokavia jaema jaeta supe eyapo ikaviva seve kuarupi i oe oi jaema eyapokavi mbaerako ikavia supe vae jaema jae oyapokavita seve omaeta je mbaerakoguinoivae